Karazana fitaovana fandrahoagna sakafo de ôhatra zao hoe vilagny de andraôgna vary de ôhatra ndraiky hoe lapoaly andeha anendasagna atody ndeha anendasagna laoka de ôhatra ndraika hoe <hesitation> lafoagnaro de andeha agnanaovana gatô agnaovana mofomamy madeleine sy ny karazagny retraretra.